मेरे व्याख्यान में कोको कोला, तौमसोब, इस्प्राइट, मीरिंडा। ओसी ओसी भाती भाती कोल ट्रिंक लावें कोल ट्रिंक का धखणा। असान नहीं खुलें पोले खुलनें खुलनें काई ओपनर लावनें पड़ें ती। ओपनर रोहे ती धखणा में लगारें ने धखणा में लगारें ने उन्दु करें ने। उचालें ती जट करें ने पोलो धखणा रोहे ती खुली जाएं असान नहीं खुलें।